Kɨtɨ ká. este ñuyooó ya´a nanitɨ ja kú este tiñú kaka'an jin kɨtɨ un te kɨtɨ un nu ni este kuá te kɨtɨ un ja ku kachitɨ nu nu ɨó taka este ka ka'anto ya'a jinayo, ke nu kɨtɨ un jakunchatɨ nteetɨ chi kana añu xi kachitɨ nuú koó yua kua kɨtɨ un jakunchatɨ nte'etɨ nu ni kuá xi este nu ni kuakuntijina suni nteetɨ jina'atɨ.